أفضل أن يكون عندي الجدرة على التحكم في أحلامي، لأنني أجدر أعيش تجاربي ومغامرات مختلفة وأستفيد منها في تطوير نفسي، التحكم بالأحلام ممكن يكون فيه انتهاك خصوصية، لكن التحكم في أحلامي يخليني أعيش بحرية وأحقق أفكاري وأهدافي من دون جيود.